Amin'izao fotoana izao aloha izany tsy vita intsony ny miala amin'ny teknôlojia na hoe manapaka ny fifandraisana amin'ny tontolo nomerika satria efa raiki-tapisaka amin'ny fiainantsika olombelona izy io ary raha ohatra ianao tsy mijery telefôna kely na tsy mijery tele kely na fahitalavitra dia tsy maharaka vaovao, ny vaovao amin'ny akapobeany amin'izao ah de efa any amin'ny teknôlojia na ny fifandraisana amin'ny tontolo nomerika daholo no hita.